He wi ma ndaangi antimbi nda agí ngi sembe a wi womi willi ma? He wee wi ñóba uhúri yaa waabo, bâginan bo blotti mbúŋ yaatteHe wi ma ndaangi antimbi nda agí ngi sembe a wi womi willi ma? He wee wi ñóba uhúri yaa waabo, bâginan bo blotti mbúŋ yaatte. Bari ajaan yo he dé, glimbire gaa tti ŋata a taan, glimbiri ge gmaa gi nñaa ma ginŧubna wil abeti. Winooni anwomi fana wii ttin toorat ma. Bari ajaan yo he dé, glimbire gaa tti ŋata a taan, glimbiri ge gmaa gi nñaa ma ginŧubna wil abeti. Winooni anwomi fana wii ttin toorat ma